<noise> meu ned tu be marana meu ma tu keu nasara beura meu ma soo jed kobje torah ma beu be tuya bid ja meu da kunu ja meu daye sei meu piyau nigeria ya meu pi ong nigeria meu sod ong wau beya meu wan zong’a meu wan zong’a meu wan zong’a meu makin jed kobje irah tooh jaa meu da kunu nee kompanibe val koya bid beu loo kom pani pa beu gela sei beu da zong’a geu sei meu em na jong tubeya membaa nin habs of reps okaru da meu ma tu wora meu ma tu soo narah soo nariye tubedda okou ma tu soo narah nening ya peniya bob tumabe songse ja meu da kunu ja meu daye kou bid meu em ta tu gomnati tusa opa benue meu zong wanbeni meu teu zong wana meu wan zong’a okou meu ma jed irah keu soo nuna tooh ya meu pi mara kpang temu Meu teu in gong’a meu teu si kina meu teu in melem meu teu keun berh tooh amu woi kou meu be zong budda meu ban sangse za nu meu da kunu tooh nu’ meu deye geu bid meu bira ta engineer ning karu idari eric osohji anguwan dubai wok kere ru meu ma tu wora o kou meu ma tu zed torah keu in ora meu teu ligeu wana meu teu zong wanne zong wanbene muti ta mana meu ma ku-maku-maku-maku ya beu sang keu wa da yil de se okou bit kin boo bilu <hesitation> igbo bed yebba ma kou bed meu data wora boo meu ema ta ya meu sa ta tu ora meu sa tu odkou ya meu bobba bongye meu ma tu teu pastoral center wato zong’a <noise> fada beu lee beu sa beu sen wolburo meu ma tu teu sen wuu tooh meu teu ta kum wora-meu teu ta kum wora ha nya yau bong meu da ben tu ong, di se meu teu lin numu keu tusa in ning wuumeu se tu gboo meu se in ning ma meu leese tu temkeya tu teu sonke tu teu em sone in ning wuumese meu kum teu sonke tu kou sonmeya ma kou meu ki ta lamke keu tusa yeru beya meu teu ta lin numu keu tusaru